Et ngas mon simi amru et vatur sim amur et ta uado ke sar kupiman ma bu. ke venis ken i ot so mi taim et ta kin i ot et dere a wit et ta ngas kamba ka bur sim time et waronaro ngen ke venis i ot et kes nue nge kupiuan kesar kupiuan git te pak ngan bu bor, agsen sim time bu bor git tem no chock ne sinar ge sar kupiuan a kup wit na ramusiri timas mo bor mi bor malan mi butu yanga kurikis a rokot si ke sa kupiman, atem no vasanga ve bu kupuian bur bite meaning ngan git ta kap kanga a kepnitch wa wit nga kada mi bar nu bor akup malan bu kurikuri a les e posim nge moa et dere ge kup sasawir moa. Et sen mi bor ta chuck na senor Gi kate git me valusuri bor st dere malan git te tunuan malann gi ve be kapo wit na kanda mi bar. so a malan an time e piuk e rona. Ma gelen ke sarin e ta vadonadon. Bu kepnitch kuku a mon sim vorvor et ta puk e ro, et ta pilang nenuen sir et ta pilang vadonadon ma belew, ta vadovadonma sim time ta et ta puk e ro, et ta mongos, et et ta mongos ve ariri ke string et ta mongos ve et ta pilang vevendir ve ka ie ta ta chock or ka ngit sim mi poko mareu si ke string. So e bam mi string et te rakot sim mi karot nemane ve et tem no kor monkos ve mi tem konon. So a ie kap no vovodon ke venis. e vadon mi paplo mi venangon. ek sen a kup bu kepnitch sim bu tumbu git no vedonedon. By kepnitch mane. Tbf- 10- co- 33- 4 ine sim bu time nge gite me pere gita te be mon sim mi umben sim bu mumu quikavel git te bo kanga boo kepnitch na sen git, mumu kap gin no punchan git piuk mo guta tir malan git mo pun rakot sim mi ben wangarer mumu git tem no malan an gita eksen ge git te vavovodon man sar vinakwit, man sar poko punpun. man sar rei rei. Gin no suwon sim time malan siwo gite vo logon never git ve matur simi amir, sim time are revrew revrew atem at tigati gite ne ken rei gito poro ke mane mane sim mi matabubu mane e ye matur ipon mi poko vatang encho i ken yang mi ka vat te at chuck rei yang ni mane man e vat ta kis ang i ro yang mi oko vatang ming yang Poko rei ta kanda yang bu ie kuku yang mi ka vat ta vat tei kekis an mi vatang kis a vetar sim misina karot, ta katim surei riman bu mono bor, bu sana v/n na git tem no arte e ta kap changrevei. A tambu tambu sim aursurei mi mono bor misina vin vata, vata arte no. Sen mi et mas kisagan poko vatang ming en mi poko rei et ta ko yan rara. Et git sim isina nan. yang mi ka ta poro mi kei re se wu a dot ne nonomei wit ngat ve bit simi amir ok vat ta sivovo va gir punchan mi da e dere en bu ie kuku ve ngan mi ka ta kis ki e maxi bus nga sim time an git t puchan mi da yang bun ke. Gi te vetar re ie se gil mutur ge i ken sim time gi te punche mi da vartari di ken et dere bu ie bu kurung git te ro gila mo sim mi roro ken. Yang git ra vatur mo ma kanda gi so are bu kepnitch mumu ge ko suwung palan bu banga kepnitch, buj banga kepnitch et dere sim time nge eng git ge kap no suwong bu kain git kapnitch note malan at tem no pen malan nge en git, en oit sime time nge mongos veritiri keleon leong sim mi tirir ma lait no rong sim bu kommlo' git te vakwik seng git so are mu put tu are bit malan nge git ge kap no suwong or gan ko kanga et pere palan mane ge kap no et pere palan mane ge kap no telikaran mi vongon, palan mane ge kap no telikaran mi vonlon i tunng i tu wasa te git batbat kapnich a leong bit kutch git ma kap mongos miti mi. Me git sar kar leong sim malir, so ar mi dutu so an gi mumu oi kelei bit kutch ori ta deven nge git ta kelei ve ge kap no rong ge ngas rong se ge kar leoang a sembur ge mas lili pekin bu ka leong am no rova sen ge wit en ge mi gargar ot ta deven nge tawkir yeo <noise> am mi las gargar te yeo temow sin sim pasin sim rerong for stori sim bu amir et dere bu gargar e digwin te nge a te sewsin, ge telik te wa git ta rong se kingan bit ta rowa sim bu taria ge or tumbu ge et dere buer sim mi time bu kulo leong bu kumis git te va vato vato so et dere sim bu inmon mi wurwur lio ge mon son are mi putu are malan nge git wit te vadon gurei misina kain kapnitch bu tumbu git te bur suwuns se git. At tem no pen ummalan ne be oh kain minagos a kap no kelei bit kutch malan te mumu pian kepnitch be tumbu git ge suswong en git sim me time nge git kap no telikeraun sin en me puttu git kap no mongos ke git sar kar leong ma oit sim mi arur va oit te vassanuan se git yeo or lili or mon mas e pekin or mon i pekin be mi keken leowa plan kapnitch ge yasanwan siue turubu a suwong tar malaga tumbu ber a telikaran a tem no name, a papaber siu a tem veriusuri. Malaga ser nue kudion, mi awhell. bu kapnitch palan or bu kinkange tu, ge go ku- ur ka, kur tariok win, so yan bu kapnitch ber an akap ma tukun. Mi tu wuor va gita ve laro kuoke oniko poro bu kapnitch mave masan bu kav rei or bu kapnitch mane dive kgoke itu, surei mi time git te ve kuoke mi tu et dere bo ngengo di yaron mi tu ta ngas bit kelei rowren kup bu kin kor malan bu kukeiw, sim bora mane ge mas kang vakatei, en bu ke ge siar tur man season a ngas bit mi kukeiw, ene bu kik akokow, en bu kapnitch en git ko usim vosen wa stopim ngan, stopim ngan mi kapnitch kakor ge ta ve kang vatkuch tei bu tu- so ra be mumu gi nguas suwong pian kapnitch be kuck na naneh ge or kuleigi buar se ai sar mongos, so a kelei ot te be mas ine bu kapnitch mane or te be pengan surei bu sana vakeiut. Malan ve oit ta vere yo ot bapengan bu su kain kapnitch ot ba penchan bu su kain kapnitchof be vokote ot be mas in noan a keut ro reui.